gott kvöld og velkomin í Kastljós við fjöllum um hamingjuna í kvöld eða öllu heldur hvað það er sem gerir okkur hamingjusöm er hamingjuna að finna í klósettsetu sem fer hægt niður eða vasa sem allir vildu eiga hér um árið eftir því sem jöfnuður er meiri milli fólks því hamingjusamara er það í raun það er ef þeir efnaminni eiga auðveldara með að bera sig saman við þá efnameiri þeim mun hamingjusamari eru þeir þetta kemur fram í nýlegri rannsókn sem er samstarfsverkefni Háskóla Íslands og og styrkt var af Rannís við fögnum líka hundrað og tíu ára afmæli Kvenréttindafélags Íslands en konur og reyndar ekki bara konur heldur alls kyns fólk fór í mótmælagöngur um allan heim um liðna helgi þar sem réttindi kvenna voru á oddinum og það ekki að ástæðulausu í menningunni verður rýnt í

stúdíó Granda fyrir nýrri skrifstofubyggingu á Alþingisreitnum og sjáum hvernig arkitektarnir hyggjast auka gagnsæi Alþingis við heilsum líka upp á einmana Rómverja í leit að ástinni á Seltjarnarnesi og Dagur Hjartarson flytur okkur pistil en við byrjum á hamingjunni kastljós hitti Rögnu en kemur líka í veg fyrir slysahættu

benti svo vel á þetta í áramótaskaupinu í hitteðfyrra þegar hann ber saman klósettsetur önnur skellur niður og er pirrandi fer augljóslega í taugarnar á honum en síðan er hann búinn að verða sér úti um lán og hann á hús þar sem þá er hann búinn að ná einhverjum

sem gerir hann hamingjusamari og hann syndir í peningum og lúxus við nefnum þetta stundum svona

við vissum ekki að okkur vantaði eitthvað fyrr en einhver annar eignaðist það þegar eitthvað hafði ekki verið framleitt

búið til þá vissum við ekki að okkur

vantaði það eins og þetta með meðan þær voru allar að skella niður þá vissum þá vissum við ekki að það gæti verið til eitthvað betra fræga dæmið er náttúrulega

þetta er í alvörunni vasi sem er notaður til þess að setja blóm í en af hverju honum var allt í einu falinn

um að fólk tilheyrði ákveðnum þjóðfélagshópi eða vera einhvers konar

ekki hvað hann hefur átt að geta gert fyrir fólk við erum alltaf að bera okkur saman við eitthvað nýtt flottara og betra

meðan við gerum það náum við aldrei sátt

alls staðar til dæmis á samfélagsmiðlum þar birtast alltaf jákvæðar

eingöngu broti úr lífi sínu dönsk rannsókn sýndi árið tvö þúsund og fimmtán fram á að þeir sem væru ekki á Facebook væru hamingjusamari en þeir sem voru þar áttatíu prósent þeirra sem voru á Facebook sögðust hamingjusamir en áttatíu og átta prósent þeirra sem notuðu ekki Facebook tuttugu og fimm prósent Facebook notenda fundu en sextán prósent

sem ekki voru þar tuttugu prósent Facebook notenda fundu til reið en aðeins tólf prósent þeirra sem ekki notuðu Facebook fimmtíu og fjögur prósent Facebook notenda voru áhyggjufullir en fjörutíu og eitt prósent þeirra sem ekki voru þar sem sagt fleiri Facebook notendur fundu til neikvæðra tilfinninga en þeir sem ekki notuðu

en hvað veldur allir vita jú að lífið á Facebook er ekki lífið eins og það er í raun og veru þessi brenglaði veruleiki getur reynt mörgum erfiður í samanburði þetta tengist ekki öfund þetta er ekki afbrýðissemi þetta er engin geðveiki þetta er bara manninum eðlislægt og það er meira að segja rannsókn sem sýnir að apar haga sér þannig líka þeim finnst það óréttlátt að fá ekki svipuð tækifæri og aðrir fá og talandi um apa

vísindamaðurinn stóð fyrir sýndi fram á að þeir eru ekkert öðruvísi en við þegar kemur að erfiðum samanburði hann reyndi

að umbuna tveggja öpum á mjög ólíkega vegu þeir áttu báðir að gera það sama rétta

þeir gerðu það báðir rétt kunnu að vinna sína vinnu annar fékk gúrku í verðlaun og hinn fékk vínber vínberin

á bragðið og voru í miklu uppáhaldi hjá þessum öpum apinn til vinstri var sáttur við fyrsta a gúrkubitann þangað til hann sá

til hægri fá vínber fyrir sama verkefni í annað skipti

gúrku en ekki vínber bregst hann svona við þegar apinn til hægri fær vínber fyrir sama verkefni í annað skipti ákveður apinn til vinstri að skoða steininn betur en hann fær bara ef við yfirfærum þetta bara yfir á okkur mennina þá er okkur eðlislægt að bera okkur saman við aðra það gerist samstundis þetta þekkja allir foreldrar sem eiga fleiri en eitt barn að börnin byrja að bera sig saman og vilja fá nákvæmlega jafn mikið á diskinn

Benedikta sem er dósent í félagssálfræði við Háskóla Íslands hefur rannsakað hamingjuna um margra ára skeið og gerði rannsókn á því ásamt fleirum hvernig hamingja fólks breyttist í kjölfar hrunsins

og tólf það voru tveir hópar sá hópur sem var með munnu menntun og lægri tekjur hann jók hamingju frá tvö þúsund og tíu tvö þúsund og tólf eða hamingja þess hóps jókst meiri tekjur sá hópur minnkaði örlítið á milli mælinga hamingja þess hóps

mjög sundurleitur hópur með mjög mjög ólíkar tekjur eins og

gerist þegar tekjuójöfnuður er mikill og hár það svona dregur á milli hópa við vorum aftur orðin svona meira sameinuð þjóð þar sem allir sátu svolítið í sömu súpunni þá er ekki jafn erfitt fyrir þá tekjulægri að bera sig saman við þá tekjuhærri

það sem getur gerst er að þá aukist hamingja þeirra vegna þess að hlutfallslega hafa þau það ekki jafn skítt og þau höfðu áður ég myndi spá því að þessi hópur ætti ef að eg hefði geta fylgt honum eftir væri aftur að dvína í

vegna þess að núna er samanburðurinn aftur orðinn erfiðari vegna þess að það er góðæri

viss hópur sem getur leyft sér hluti sem hinn hópurinn getur ekki leyft sér og sá samanburður er erfiður það er bara í eðli mannsins að bera sig saman við aðra er hamingjan tengd peningum hamingjan er tengd peningum upp að því marki að þeir sem eiga mjög lítið af peningum þeir sem eru fátækir þeir eru óhamingjusamari en um leið og þú ekki að bæta við þína hamingju þá nærðu bara upp að einhverju þaki og þegar þú ert komin upp að

þá eru peningar ekki að fara að bæta hamingju þína þá eru aðrir hlutir ef til vill að fara að bæta líðan en hvað veitir okkur hamingju í vestrænum samfélögum sem eru orðin rík og hafa velferðarkerfi menntakerfi og mörg tækifæri fyrir einstaklinga er það sem

veitir okkur hamingju náin sambönd það eru góð tengsl það er traust í samfélaginu það eru hlutir eins og að finnast maður geta haft stjórn á eigin lífi þetta er það sem skiptir mestu máli hvað gerir þig ég held að það sé bara fólkið mitt og

það sé allt í lagi alls staðar heilsan konan mín hún veitir þér hamingju já

líður vel gengur vel í lífinu börnunum mínum og konunni minni það fjölskyldan mín góður matur hlátur

svo margt maður gleymir því bara stundum og þarf stundum að leita að henni en hún er alltaf stutt frá bara það sem ég æfi hvað er það ég æfi á píanó og ég er í hljómsveit það gerir þig hamingjusama já mjög ég er óskaplega hamingjusamur yfir því að ég get starfað ennþá það var einhvern tímann gamall spekingur sem sagði það að sumir leituðu hamingjunnar í því sem ofan þeim er en aðrir í því sem neðan þeim er en hamingjan er alltaf í sömu hæð og maður sjálfur ég

lifi eftir því reyni það hvað gerir þig hamingjusaman bara lifa lífinu

þar höfum við það en þá að öðru á morgun verður Kvenréttindafélag Íslands hundrað og tíu ára vegferðin er því orðin nokkuð löng en það er augljóst af þeim milljónum sem tóku þátt í kröfugöngum um allan heim að enn er

löng leið fyrir höndum og varnarbarátta jafnvel hafin sums staðar Fríða Rós Valdimarsdóttir formaður Kvenréttindafélagsins og Silja Bára Ómarsdóttir aðjúnkt í stjórnmálafræði við h í eru hingað komnar takk takk ef við byrjum á þér Fríða hundrað og tíu ár mikið áunnist hverjir eru stærstu áfangasigrar í íslenskri kvenréttindabaráttu árið nítján hundruð og sjö var Kvenréttindafélagið stofnað það var til að berjast fyrir kosningarétti kvenna það er náttúrulega rosa stór sigur í svo má líka nefna aðgang að fóstureyðingum kom kom sjötíu og fimm þótt hún sé orðin barn síns tíma var hún mjög mikilvægt skref lög um jöfn laun fyrir sömu vinnu þau voru líka rosalega mikilvæg það má nefna stofnun Stígamóta og Kvennaathvarfsins og alla þá vegferð sem konur hafa farið

komast út úr þöggun um ofbeldi gagnvart konum þannig jafnt og þétt höfum við

já talandi um Silja þú skrifaðir bók ásamt Steinunni Rögnvaldsdóttur Rögnvaldsdóttur um reynslu kvenna af fóstureyðingum og svona kafaðir aðeins ofan í íslensku

henni hefur ekki verið breytt síðan nítján sjötíu og fimm nei hún hefur staðið óbreytt og eitt af því sem við Steinunn

vildum draga fram með þessu var eins og Fríða nefnir þessi lög eru í dag mjög greinilega barn síns tíma margir telja að fóstureyðingar séu frjálsar á Íslandi sem þær eru alls ekki vegna þess að kona þarf alltaf að skrifa umsókn til þess að fá auðvitað aðeins litið á þau en meira um hvaða áhrif það hefur á konu

að fara í gegnum þessa reynslu mjög áberandi var í frásögnunum hvað konum fannst það að þurfa að sannfæra einhvern annan

að þær væru ekki tilbúnar til þess að verða mæður á þessum tímapunkti og að einhver einhver hefði í raun völd

yfir lífi þeirra og aðstæðum á meðan konur búa við þetta þá eru þær ekki jafnar í samfélaginu getnaðarvarnir eru annað sem skiptir gífurlega miklu máli þið hjá kvenréttindafélaginu hafið talað fyrir

ég tók við sem formaður fyrir tveimur árum og

svona það sem ég setti sem mitt helsta mál og það liggur fyrir í ráðuneytinu núna að vinna ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig það stendur núna ég held að þetta sé mjög langt komið Kristján Þór í sinni embættistíð sem heilbrigðisráðherra skipaði nefnd til þess að endurskoða lögin og ég veit ekki betur en að það sé mjög langt komið ég vona að

nýr heilbrigðisráðherra ýti þeirri vinnu að markinu talandi um fóstureyðingar það er mjög sérstök umræða að eiga sér stað í Bandaríkjunum og eitt af fyrstu embættisverkum Trumps var hvað ja við erum með mynd af því þegar hann er að undirrita þetta er ekki

og með þessu pennastriki þá er Trump að koma í veg fyrir að að opinbert fé frá Bandaríkjunum sé notað til þess að styrkja stofnanir og samtök sem veita konum ráðgjöf á alþjóðavettvangi um fóstureyðingar þetta er ekki einu sinni spurning um að banna það að sé notað til þess að fjármagna fóstureyðingar heldur hreinlega að hefur haft þær afleiðingar þetta hefur gengið núna í að verða fjörutíu ár frá nítján hundruð og áttatíu setti fyrst tilskipun eins og þessa

yngri afturkallaði hana Barack Obama afturkallaði hana og nú Trump þetta er bara borðtennis fram og til baka en þetta virðist vera bakslag í þessum málum og

líka umræða um þetta í Póllandi hvað helduru að skýri þetta bakslag hafa konur ekki staðið á verðinum eða er einhver önnur þróun að verða við höfum þessa gömlu þessa gömlu löggjöf svo höfum við eins og til dæmis á Íslandi er almennt talið eðlilegt að fara í fóstureyðingu en það kemur svo skýrt

fram í bók þeirra rof að konur eru ekkert að segja neinum að þær hafi farið í fóstureyðingu jafnvel ekki sínum nánustu

foreldrum börnum eða annað það ríkir rosaleg þöggun þarna yfir sem er svona einhvern veginn á bakvið en yfir í Bandaríkin aftur um liðna helgi voru sögulegir viðburðir í gangi þessar

í raun og veru af hverju núna tvö þúsund og sautján við fjölmenntum hérna sjötíu og fimm konur í Bandaríkjunum eru að fjölmenna núna vegna þess meðal annars að Donald Trump hefur lýst yfir talað um að hann muni skipa sem munu snúa við þessum dómi sem að heimili konum og

í Bandaríkjunum að sækja sér fóstureyðingaþjónustu þannig þær eru að bregðast við meðal annars þessum ummælum og

einhverju leyti þá þá hefði hún geta orðið ákveðin þægileg fjarvistarsönnun um að þar sem að kona hefði náð þessu valdamesta embætti í

heimi að þá væri nú ekki mikið eftir en það að kona með alla þá reynslu þekkingu og færni sem hún sýndi skuli hafa tapað held ég að hafi vakið konur í Bandaríkjunum til vitundar um að staða þeirra sé alls ekki nógu góð

það er ekki jafnréttisákvæði í stjórnarskránni það hefur verið ítrekað lagt fram og meira segja hefur komist ágætlega á veg en aldrei náð í gegn en hvað ætli skýri

var mjög öflug bylgja í Bandaríkjunum nítján hundruð sjötíu og fimm þegar við erum erum með kvennafrídaginn

á þeirra baráttu hvað gerist það er ekkert hægt að útskýra það á einfaldan hátt en það sem hefur gerst á Íslandi er að við höfum endurtekið rosalega gott dæmi um það við erum ekki bara með það í Bandaríkjunum sem er afturför það er líka í Póllandi það er í fleiri löndum í Evrópu þar sem steðjar ógn að

það eru líka stjórnvöld sem hafa haft sitt að segja í Bandaríkjunum jú vissulega og eins og Fríða nefnir þetta er mjög víða og fer saman þjóðernishyggju þú nefndir Regan hér áðan já það var sem sagt á tímum

er þessi þessi hugmynd um

hallærislegt að berjast fyrir réttindum á það er ekki opinber stuðningur við dagvistun það er ekki fæðingarorlof það er ekki jafnréttisákvæði í stjórnarskrá það er mjög erfitt að viðhalda baráttu þegar þú ert ekki með þessi grundvallarréttindi konur hröktust svolítið aftur þarna á þessum tíma það er mikið eftir

sem Trump er með sem kallar á þegar þjóðernishyggjan kemur upp þá verður líka til hugmyndin um konurnar okkar þá fáum við hugmyndir

konur megi ekki slá sér upp með mönnum að öðru

einhverja kynhegðun og svona þá förum við að banna getnaðarvarnir fóstureyðingar allt þetta en örstutt í lokin tíminn er floginn frá okkur við erum komnar langt hérna og núna liggur fyrir að lögfesta jafnlaunavottun til að reyna að útrýma launamun örstutt hvað eigum við eftir

við þurfum að vinna þetta mál saman finna góðar lausnir til þess að tækla þetta risastóra vandamál sem hluti af þessari endalausu vegferð

að berjast gegn ofbeldi gegn konum svo þurfum við líka að koma jafnréttisfræðslu og

inn í inn í almenna menntun í grunnskóla og menntaskóla

að berjast takk kærlega fyrir komuna takk og þá skiptum við yfir í menninguna

gott kvöld alþingismenn eiga að vera sýnilegir vegfarendum utan frá og hver öðrum segja hjónin og arkitektarnir Margrét Harðardóttir höfundar

í hönnunarsamkeppni um nýbyggingu á Alþingisreit milli kirkju og Vonarstrætis við ræddum við þau á dögunum Margrét og Steve eru stofnendur og

eigendur Studio Granda þau hafa hannað sum af þekktustu kennileitum

Íslands og Ráðhús Reykjavíkur

á Alþingisreitnum sóttu þau ríkan innblástur í sögu staðarins hér eru fornminjar frá því fyrir landnám þær spila svolítið stórt hlutverk í byggingunni það er opnað ofan í þær innan úr byggingunni og frá götunni annað er ríma við byggðina í kvosinni minnka bygginguna þetta er mikið

mannvirkið er brotið upp í þrjá sjálfstæðar byggingar og í

á það að við erum

að byggja við þessi lög við erum alltaf að búa til þetta er ekki bara lagskipting í jarðlög heldur

í þjóðfélaginu það er svo margt í þessu gagnsæi í orðsins fyllstu merkingu gegnir líka lykilhlutverki og fremst allir þessir þingmenn sem þjóna okkur sem þjóð við skrifstofurnar með glerveggjum beinu augnsambandi við hver annan þeir geta ekki falið neitt

upplifað hingað til það hefur verið stefnt að því að byggja á Alþingisreitnum allt frá nítján hundruð áttatíu og eitt Margrét og Steve tóku það með í reikninginn þegar þau hönnuðu Ráðhúsið beint á móti

Ráðhúsið beinlínis miðaði við þá byggingu og nú er sú bygging

yrði byggt hátt hér við Vonarstrætið þess vegna drógum við Ráðhúsið aðeins til baka svo það yrði eins konar torg þar sem tjörnin er

á horni Tjarnargötu og Vonarstrætis þannig að þetta hefur allt miðað að þessu skipulagi frá því fyrir þrjátíu árum það hefur

neitt hnikast í því Margrét og

benda á að í nágrenni

byggingar frá ólíkum tímum og í ólíkum stíl það sem við

hluti af okkar samtíð um leið og við tökum þátt í þessu stóra tímalega samhengi en hvernig geta arkitektar gengið úr skugga um að hönnun þeirra standist tímans tönn ef þú ert á staðnum og

á söguna umhverfið og á það sem skiptir máli þá er byggingin einhvers virði ef þú tekur viðfangsefnið leysir það vel skilur það og vinnur vel þá verður það eilíft við trúum engu öðru einmana Rómverjar í leit að ástinni þekja veggi gallerí Gróttu á Seltjarnarnesi þar stendur sýningin álengdar þar sem Anna Júlía Friðbjörnsdóttir

Júlía hóf að safna slíkum auglýsingum þegar hún bjó í Bretlandi um aldamótin fólk er að lýsa

vonum af þrám í nokkrum orðum mér finnst þetta í rauninni portrett af manneskju seinna finn ég bók

sem var gefin út nítján hundruð og fjörutíu af

af manneskju dramatískir skuggar og svona eftir

ákvað ég að para saman portrett af Rómverjum

fólki frá mjög ólíkum tíma hvort tveggja endurgerð í ólíku formi þú ert með

um kristsburð og svo

aldamótunum tvö þúsund

kvikna sú hugmynd að fólk sé

alltaf eins á öllum tímum hitt verkið á sýningunni nefnist endurkast eða

fundnu efni bókum myndir úr bókum af tunglinu það er sjónarhorn frá jörðu ekki mjög vísindaleg nálgun

sýna þetta fyrirbæri

sem við höfum öll horft á ég var að leita að einhverju sem allt þetta fólk ætti sameiginlegt og helst ég líka við höfum öll séð tunglið á himninum eins og á öllum þessum mismunandi tímum það líður að lokum hjá okkur í kvöld síðasta orðið á Dagur Hjartarson veriði sæl í október hækkaði kjararáð þingfarakaup um þrjú hundruð og fjörutíu þúsund upp í eitt komma eina milljón það gerir íslenska þingmenn þá þriðju launahæstu í Evrópu á eftir

og ítölskum þingmönnum bíddu hvað rugl er það eiginlega hafa þingmenn leiðrétt heilt efnahagshrun hafa ítalskir þingmenn glímt við loftárásir fjölmiðla og RÚV á björtum og fallegum dögum kunna þingmenn þessara þjóða yfir höfuð að hvítta letur á forsíðum skýrslna það er algjörlega ólíðandi að einhver Franz eða fokking Friðriksson sem einn síns liðs afsannaði lygasöguna um hið meinta álag á Landspítalanum reyndar og sem betur fer eru íslenskir þingmenn með alls konar mánaðarlegar skattfrjálsar greiðslur til dæmis áttatíu þúsund krónur í ferðakostnað og níutíu þúsund í starfskostnað og hundrað og þrjátíu þúsund í dvalarkostnað ef þeir búa úti á landi en ég veit að kjararáð getur gert miklu betur en þetta við ættum öll að sjá sóma

okkar í því að gera íslenska þingmenn ekki bara að þeim launahæstu í Evrópu heldur í öllum heiminum það á enginn að þurfa að svelta fyrir eigin hugsjónir